konur sem eru og hafa verið í stjórnmálum gengu í Facebook hóp sem

ber heitið í skugga valdsins sem stofnaður var fyrir helgi um hundrað sögur af kynferðislegri áreitni og valdbeitingu karlmanna í íslenskri pólitík úr öllum flokkum hafa komið fram á síðunni og eru margar þeirra sláandi hingað til mín eru komnar Heiða Björg Hilmisdóttir varaformaður Samfylkingar stofnandi síðunnar Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir starfandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins og Hanna María Sigmundsdóttir fyrrverandi Framsóknar velkomnar takk heiða byrjum á þér þú stofnaðir þennan hóp í í kjölfar sænskra stjórnmálakvenna um kynferðislega áreitni undir myllumerkinu metoo hvaða viðbrögð fékkstu ég í rauninni stofnaði

á föstudagskvöldið sendi til vinkonu minnar ættum við að prófa þetta og hún bara já endilega

gerðu það og ég opnaði þetta og það bara streymdu inn stjórnmálakonur þetta er í rauninni bara opinn sköpuðum þetta sem

úr öllum flokkum og vissum auðvitað ekki hvort það myndi takast ég var ekkert

viss um það nú er ég úr Samfylkingunni það gæti verið að einhverjir aðrir settu það fyrir sig en það var alls ekki mér fannst strax á laugardeginum voru komnar það margar sláandi sögur úr öllum flokkum það var ekki aftur snúið það var var þannig og hvernig sögur voru þetta það eru alls konar sögur það eru auðvitað margar konur sem tala um það að þeim finnst þær vera að ganga svolítið inn á vettvang karlanna að karlarnir hafi svolítið skrifað leikreglurnar og þeir svona haldi

svolítið á valdinu og velji hvaða konur komast að og hvaða konur ekki margar konur sem segja frá því og alls konar athugasemdum sem þær hafa fengið um klæðnað útlit og annað sem þeim finnst vera óþægilegt kynferðislegar athugasemdir jaaá og svo er þó nokkuð mikið um kynferðislega áreitni þar sem er verið að grípa í konur og koma við þær á viðkvæmum stöðum og kyssa þær og eitthvað svona án þess að

vilji og líka bara ofbeldi ekki margar kannski hlutfallslega færri en voru í Svíþjóð ég veit það ekki en það er samt hver og ein einasta er of mikið

sláandi saga hérna frá einni sem segir að taka þátt í prófkjöri var ávísun á að þurfa að þola kossa þukl og faðmlög frá flokksmönnum helst með bros á vör annars myndu þeir ekki kjósa þig

er svona eins og þú sért í boði þú sért ekki í framboði heldur þú sért í boði einhvern veginn sem líkami en það erum við auðvitað ekki að bjóða upp á stjórnmálakonur sem förum inn í stjórnmál við förum auðvitað inn af því að við höfum mikinn áhuga á samfélaginu og hvernig við viljum breyta því ég geri ráð fyrir að karlar geri það líka og ég held að þetta sé bara þetta er einhver umræða sem við þurfum að taka þurfum að opna þetta aðeins af því að ég er ekkert endilega flestir í stjórnmálaflokkunum okkar eru auðvitað fínir og margir sem að haga sér svona það er ekki víst að þeir átti sig á því bara hversu stuðandi þetta er fyrir konur og hversu mikil áhrif þetta hefur ég meina margar

sem hefur verið samþykktur og einhvern veginn og margar af þessum konum hafa bara hætt

um stjórnmálakonur í Svíþjóð að þetta er allt frá óviðeigandi og óvelkomnum athugasemdum snertingum upp í gróft þukl þvingaða kossa og nauðgun hreinlega en áberandi margar frásagnir voru af því að eldri stjórnmálamenn brytu gegn ungum stjórnmálakonum og nú eruð þið þú varst yngsta þingkonan þú hættir í fyrra eða ég var frá tvö þúsund og þrettán

þá varst þú yngst kjörin á þing tuttugu og eins árs upplifðir þú eitthvað í þessa átt já bara eins og þú ert búin að vera að lýsa hérna að maður mætti á fundi og fólki fannst það mega kannski meira gagnvart manni maður fékk komment um það að maður þyrfti að brosa meira hylja sig ekki svona mikið ef maður vildi ná lengra passa sig að vera sæt mála sig vera ekki þreytuleg alls konar svona í byrjun þú fékkst svona athugasemdir frá karlmönnum já í upphafi sko þegar maður er bara að byrja vegferðina svo verður þetta stundum meira

manni fannst rosalega skrýtið var að þetta hætti ekkert þetta var ekki bara eitthvað svona þeir héldu kannski að hjálpa mér hún er ung hún er að byrja henni vantar aðstoð vita hvernig hún á að gera hlutina en þetta hætti bara ekki en þú skrifaðir grein já

okkur frá því ég skrifaði sem sagt grein um skaðsemi ákveðinna efna í plastvörum og

í greininni minni þá set ég smá klausu um það að þessi efni séu að finna í meðal annars hjálpartækjum ástarlífsins smokkum og sem mér fannst frekar alvarlegt því þetta var líka tengt við ófrjósemi þegar að greinin er komin á prent þá fer ég út á land og þá fæ ég ýmis konar komment frá karlmönnum á þeirri vegferð að þeir geti hjálpað mér að forðast það að ég þurfi að nota þessi hjálpartæki þeir skuli sýna mér hvernig eigi að nota þetta

ekki svona hættulegt og einn gekk það langt maður sem að starfar í pólitík í dag að segja mér það að eftir að hann las greinina mína að þá nægði honum það að hugsa um mig og það sem ég skrifaði í greininni til þess að ná að fullnægja sér já

ég ég var tuttugu og þriggja ára þegar ég skrifaði þessa grein en yngst á þingi og hvernig sló það þig ég varð bara algjörlega varnarlaus bara

gekk frá þessum manni þetta var á opnum fundi þannig að ég gat svona flúið en þurfti bara að halda andlitinu það sem eftir var fundarins en þú Áslaug Arna þú ert yngst á þingi í dag þú ert líka svona hefurðu fengið athugasemdir þess efnis já auðvitað og maður sér það auðvitað að það séu langflestar og

margar konur eins og eru

þessum hóp þetta eru auðvitað fjölbreyttar sögur og mismunandi sögur það sem kannski snýr mest að mér eru svona kynferðislegar athugasemdir að maður sé ekki starfi sínu vaxin maður sé ekki eins hæfileikaríkur og og staða manns gefur til kynna og maður sé ekki nógu góður í starfi að maður hljóti að hafa sofið hjá þeim sem völdin hafa

að komast á þann stað sem maður er og þetta er algengt og þetta er eitthvað sem við heyrum oft að konurnar séu einhvers konar peð í einhverju tafli karlmanna en séu ekki þarna að eigin verðleikum það er auðvitað mjög sárt að heyra það af því að maður er í pólitík til að gera gagn umræðan er góð við þurfum að taka umræðuna og þetta er frábær vettvangur til þess hvernig hafði þetta áhrif á

að sitja undir svona þetta er auðvitað bara rosalega leiðinlegt og erfitt og sárt en

verið partur af því að vera í pólitík þú ert að bjóða þig fram þú ert svolítil söluvara sem stjórnmálamaður og það er alveg

hvernig við viljum að talað sé um stjórnmálamenn svo að maður líka vilji hvetja annað fólk til þess að taka þátt í stjórnmálum

hvort að það sé eðlilegt að það megi vera með meiri dónaskap sem dæmi og ganga lengra athugasemdirnar eru ekkert færri utan flokka og til að mynda og oft kynferðislegar gagnvart konum í stjórnmálum já og það er gengið lengra gagnvart þeim og eitthvað annað starfsheiti í staðinn fyrir ýmsar sögur sem koma inn í hópinn hvernig fólki mynda líða þá heiða þú hefur líka sögur þú ferð örlítið seinna inn í pólitík og það kannski virðist hafa einhver áhrif þú færð kannski minna af athugasemdum eða hvað já ég geri ráð fyrir því það virðist vera svona sem þessar kynferðislegu athugasemdir og svona séu meira hjá yngri konum og ég kem auðvitað inn bara

sem vanur stjórnandi og kannski tek þetta ekki alveg inn á mig þannig en ég var sem sagt formaður Kvennahreyfingar Samfylkingarinnar og er síðan kjörinn formaður framkvæmdarstjórnar og fyrsta verkefni sem ég fæ það er í rauninni stelpa sem kemur til mín daginn eftir að ég er kjörin á landsfundi og segir að maður hafi reynt að nauðga sér kvöldið áður og það var auðvitað rosa sjokk og það var sem betur fer ekki kjörinn fulltrúi eða neitt slíkt en engu að síður þarna var klárt valdamisvægi og ég heg bara tvær sögur

sem koma þarna inn af þessum hundrað sem gætu sest sem sem tilraun til nauðgunar hér er ein einn af upprennandi stjórnmálamönnum er með margar óstaðfestar sögur um áreitni gagnvart ungum konum innan flokksins var gert mál úr þessu og reynt að láta hann sæta ábyrgð einhverjar

konur gátu ekki hugsað sér að starfa með flokknum vegna þessa manns ekkert kom út úr málinu og maðurinn starfar í flokknum eins og ekkert hafi í skorist enda er svo rosalega dramatískt að hefta pólitískan feril ungs

manns þrátt fyrir sögusagnir

mig langar að vita af hverju höfum við þagað yfir þessu ég held að það sé fyrir konur að segja frá að koma fram og segja að þú hafir orðið fyrir kynferðislegu áreiti áreitni eða ofbeldi að þá ertu í rauninni að taka frá þér völd þú ert að gefa höggstað á þér þú ert jafnvel að skaða flokkinn þinn sem að þér þykir vænt um

og þú vilt hag hans sem mestan auðvitað og þetta eru svona rökin sem að konur eru líka að fá ef þær leita margar hafa sagt ef þær hafa leitað stuðnings innan flokkanna þá hafa þeir sagt það er stutt í kosningar við megum ekki rugga bátnum og þess vegna er svo mikilvægt núna að við ræðum um þetta

þetta er að sjálfsögðu inni í stjórnmálunum eins og annars staðar og þetta er í

öllum flokkunum og við verðum einhvern veginn að létta þessu af sérstaklega gagnvart yngri konum sem eru þá kannski að lenda harðara í þessu heldur enn við en hvað segið þið það er auðvitað bara mikilvægast að allir flokkar og það er eins og ég tek undir með Heiðu við höfum auðvitað séð að þetta er ekki flokks pólitískt vandamál heldur er mikilvægast að allir flokkar núna eftir að við opnum umræðuna að reyna að skapa þannig umhverfi og jöfn tækifæri

karla að öllum líði vel allir finni fyrir öryggi innan þess að starfa í stjórnmálum þannig að þið eruð að segja að þið viljið opna umræðuna og að konur eigi að greina frá upplifi þær eitthvað svona já og láta menn vita af því að þetta sé óviðeigandi að sé ekki rétt hegðun því að það sem kom líka á óvart í þessum hóp að þetta hættir aldrei þetta er ekki bara meðan þú ert unga

að brosa og vera sæt svona leiðbeiningar svo þegar þú ert orðin eldri af hverju geturðu ekki verið aðeins meira smart í tauinu af hverju geturðu ekki haft þig aðeins betur til svo getur það jafnvel orðið grófara gagnvart kannski yngri konum og jafnvel öfugt þetta þetta er bara gegnum gangandi þú hættir í pólitík já var hefur verið svona karlaheimur ég myndi ekki segja að þetta væri ástæðan en það er auðvitað erfitt eins og þú sagðir af hverju höfum við þagað yfir þessu við erum búnar að klífa þennan vegg að komast inn í að vera í stöðunni sem að okkur langar að vera í til þess að geta breytt rétt gert eitthvað gott

kominn þangað þá vill maður ekki barinn til baka fyrir að hafa verið með vesen eða upphlaup eða einhvers konar athugasemdir

ég stóð mig að því sjálf að vera vandamálið þegar mér var boðið að koma hingað af því að ég stóð mig að því að telja það vera of veikt að ræða þetta já var erfitt að koma í þáttinn ja

konur telja þetta ekki hjálpa sér og takast einhvern veginn ekki á við vandamálið í staðinn fyrir að standa upp fyrir sér og öðrum þannig að auðvitað þurfum við að gera það og það er mjög nauðsynlegt og hvernig örstutt í lokin eiga stjórnmálaflokkar að taka á þessu eins og til dæmis í þessu dæmi sem ég las upp eiga eiga menn þá bara að vera reknir úr flokknum eiga ekki að taka þátt í prófkjörum eða kosningum ég hef séð hvernig sænsku stjórnmálaflokkarnir verið bara svona stór bylgja þar sem fór af stað og ég vona innilega að stjórnmálaflokkarnir núna taki þetta svolítið af festu og af alvöru og það er auðvitað það sem við erum að skora á þá að gera ég held að það verði að vera til í öllum flokkum einhvers konar gátt einhvers konar konur og strákar

til og það séu bara skýrir verkferlar um hvað er gert og hvernig þurfi að bregðast við hvernig þurfi að bregðast við ég held að við þurfum öll að taka bara þessa umræðu innan okkar samfélags því við viljum öll að að stjórnmálin endurspegli samfélagið og við viljum að allir geti komið inn á grundvelli þess sem þeir hafa fram að færa en ekki grundvelli þess hvernig þeir líta út eða hversu gamlir þeir eru eða hvort þeir eru fatlaðir eða ófatlaðir

að vera að hvetja ungar konur til þess að koma í pólitíkina

ekki vera hræddar um leið og við erum að vinna í verkefni eins og því að deila svona sögum og forystumenn flokka þurfa að sýna gott fordæmi nákvæmlega takk kærlega fyrir komuna gott kvöld einangrun samskipti

og nútímatækni eru jafnan í brennidepli í verkum Þórdísar Aðalsteinsdóttur myndlistarkonu þau hafa verið sýnd víða um heim en Þórdís er búsett í New York og hlaut meðal annars verðlaunin árið tvö þúsund og átta nýverið var fyrsta einkasýning hennar hér á landi í áratug opnuð í galleríinu tveir hrafnar Guðrún Sóley kynnti sér málið sýningin ber titilinn þetta símtal gæti verið hljóðritað og vísar í mörg verkanna þar sem snjallsímar og öryggismyndavélar eru áberandi í má finna texta eftir Þórdísi sem vinna með verkunum en þar spyr hún spurninga á borð við er kaffið fyrir einn eða tvo í dag og svo

fjölbreytt verkin eru svolítið ólík og titillinn er mjög sérstakur geturðu sagt okkur aðeins frá honum já ég hef verið að vinna svolítið síðasta svo var ég að tala í síma við vinkonu mína um daginn ég tala mjög mikið í síma og þá allt í einu fer hún að endurtaka allar spurningarnar sem hún hafði spurt að áður og allt í einu fattaði ég

og ég er að hlusta á upptöku af símtalinu

fyrsta sem ég gerði með eftirlitsmyndavél inni

byrjað að setja símana inn í

þessu þarna verki einmitt hann er hér þetta er fyrsta verkið þarna sem ég setti síma

af því að það eru allir með síma ég var að hugsa að það er ekki hægt að gera portrett lengur nema hafa síma inni á eru orðnir hluti af okkur já oft fæ ég bara einhverja hugmynd og sé fyrir mér það er einhver hugmynd sem ég fæ og ég sé algjörlega fyrir mér verkið en svo koma önnur verk þar sem ég byrja á einhverju byrja að mála yfir byrja að breyta hinu og þessu og stundum mála ég bara alveg yfir það og stundum næ ég einhverjum aftur kunnugleg þemu hér er sími eða er fjarstýring kannski já hann er með síma hundur með

þessi kisa og þetta er eiginlega bara og dóttir þín sat fyrir á þessari mynd gerir hún svolítið þitt einkennismerki þetta hlýtur að vera svolítið tímafrekt og mikil handavinna já það er það en mér finnst mér finnst mjög skemmtilegt að geraþessi mynstur gleyma mér

tala um eitthvað sérstakt þema eða eitt viðfangsefni á þessari sýningu svolítið þemað sem er að rúlla gegnum hjá mér þetta einhvers staðar sá ég að þú værir svolítið að fjalla um einmanaleikann hann væri gegnumgangandi í þínum verkum já hann kemur ósjálfrátt stundum með símana og þessar myndavélar passað ágætlega við það þessa einangrun einmitt fjólublái liturinn er svolítið áberandi maður sér á fleiri

hafa litirnir einhverja merkingu sérstaka í þínum huga hver og einn litur nei ég reyni bara

sem mér finnst passa við viðfangsefnið og liti láta það ekki passa við viðfangsefnið til að byrja í staðinn fyrir að reyna að finna eitthvað sem passar einmitt búa til einhvern kontrast þátturinn verður þá ekki lengri í kvöld á morgun ætlum við að ræða við Högna Egilsson oft kenndan við Hjaltalín og heyrum verk af nýrri